Yoshlar oliy ta'lim olish jarayonida nafaqat bilim va tajriba ko'nikmalarga ega bo'lishdan tashqari, ular jamoa bilan qanday ishlashda va jamiyatda o'zini qanday tutish kabi ju- qo'shimcha omillarni ham o'rganishlari mumkin. Shu bilan birga ular yetuk inson va kelajaklari uchun aniq maqsad qo'yib olishadi.